Se vagnese a la lotteria la prima coza che farìu a sarìa saré ël mutuo s'la ca sicürament, pöi la resta di sold la bütarìu ën banca per e pöi ën darìu a tüti i parent e amis che ën an da bëzogn e pöi andarìu feme ën bel viage da cuai part cun la mia famìa